Ok. ŋ́gɛɛ a loloŋ mɛni ŋai támaa ŋa tɛ́ɛ su <hesitation> ŋa damaa kɛ dí damaa kɛ a ńyãa kɛɛ nyii kpɔ́ kili e lɛ́ɛ ŋa nya ɓa ŋá kɛ ɣeniɛi kɔɔ pîlaŋ a kírɛ siɣei maa kɔ̀lɛ. ŋa kaa kírɛ siɣe yɛ berei a kɛ̀ ya í wóli tɔɔ woo ma a bɔlɔ ŋá kaa kírɛ siɣe and kírɛ siɣe mɛni e kɛ̀ a lɛ́lɛ a ńîa. So pɛ́lɛ nyii kelee kwa ka kɛ́ gɛi kírɛ mɛni kɔɔ zu a káa kaa a lɛlɛ. ŋa kpîŋ gɔlɔŋ a gɛɛ <hesitation> tãi ŋá kɛ lí la kɔlɔ pɔrɔŋ mu ŋ́gɔɔ a loloŋ e siɣe bɔ-taai e lí bɛi kɔlɔ pɛrɛ e kɛ̀ naa. Gaa a pere kèreŋ kôya kɛlɛ ŋá káa kɛ́ li naa kpɛ́ni fêi la a kɛ̀ ŋá kɛ́ sia ŋ́gɛ ŋ́gɔɔ siɣe tɛi-tɛ́i zɛŋ a ŋ́gɛ nya ɓa ḿarâŋ díkɛ ńɛɛ polu. So gɛ ni ŋa pɛlɛ kírɛ siɣei ma a bɛlɛ-bɛlɛ a lɛ́ɛ kpɔ́ la zu yá ta a kɛ̀ naa ŋa lí ǹyai ti la ŋa kɔyan naa ŋá ḿvi too. Gɛ ni kwa ǹyai tîyeŋ kúkelee gɛ ni ŋá ŋɔnɔ pere ziɣe sii ti ma ŋá lɛ́ɛ kírɛ ti siɣei e lɛ́ɛ la zu kú lí. Gɛ ni kpiŋ kwa kɛ́ pai kɔlɔ pɔrɔŋ kwa kula kɔlɔ pɔrɔŋ mu kwa kɛ pai ŋa kɛ <hesitation> kírɛ siɣe a berei ti. Gɛ ni zɛŋ ŋá gaa zu a gɛɛ lɛ́lɛ e kɛ̀ a ǹɛ́lɛɛ maa mɛni ma kpaa máŋ lɛ́lɛ maa mɛni ma. M̀ɛni ti ŋa gɛi ma nya ɓa lonii ma ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ kponoi kpanaŋɔɔ nii a daloŋ and tela kírɛ siɣe mɛni fá ńii ɓéla ma. And ŋá tela gɔlɔŋ a gɛɛ <hesitation> ḿvii a kpɛɛ kɛlɛ naa kpanaŋɔɔ a kɛ̀ ŋá kɛ́ kirɛ siɣe fɛ̂ɛ nɔ tãi da yɛ kɔlɔ-fela kɛ ma kɛɛ e tee nyiti polu <hesitation> ḿvii fá kpɛɛ a maa féla ŋá kɛ kírɛ siɣe kpaa máŋ ŋá kɛ́ kpîŋ sia. So mɛni ti e wála-wala tɛɛ ḿbɔ ŋa pɔri sia ŋá lí kwaa kôya ma, ŋá pɔri kirɛ siɣe ŋá li kwaa kôya ma nyii ŋa kɛ ma kwaa kôya ma ŋá li naa gɛ ŋa pai polu. So gɛ ni kɛ̀ kpono- kpono kpanaŋ tɛɛ ḿbɔ. ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ e siɣe tãi ti ma e too tãi ŋí ma mɛni ŋai kélee ŋa gɛi a lɛ́ ma a gɛɛ owei <hesitation> zɛŋ ti ŋá wɔ́lɔ kɛ́ maa kɔri ńɛ̂i pere kpɛɛ la ŋa nɔ gaa yɛ ḿve a tɔɔ pɛ́lɛ da ɓé ŋ́gaa gɛ̀ ti kpaa máŋ <hesitation> ŋ́gaa nɔ gɛ̀ ti a gɛɛ nɔ e kɛ́ a ŋɛ́i kɛ ma, Kɛlɛ ŋá ni gɔlɔŋ ni kpɛɛ fêi la lonii ma kpîŋ berei ŋ́gaa ŋí la mɛni kɛtɛ gaa zu nya ɓa kírɛ siɣe mɛni ŋwɛ́li ŋ́gaa ni ma, kirɛ siɣe mɛni lɛ́lɛ nii a ńaa. Kpɛɛ la a kɛ̀ ya kɛ́ kirɛ siɣe pere gɔ́lɔŋɔɔ ŋá kili-ŋa sia dɔnɔ ɓa a gɛɛ le, a gɛ́ a gɛɛ e sia mɛni kɛ́ a maa féla í lí kwaa ma kôya ma tãi kpua yée mu. Gɛ ni a pɔri gɛi a gɛɛ e káa a kpono kpanaŋ mɛni ímaa mɛni ma. So ŋá gɔlɔŋ a gɛɛ mɛni ti ɓé ŋa kɛ gɛ́ gɛ ni saa kili káa ni ŋa. Ímaa ḿare kɛ ooo le mɛni kpɔ́ ooo gili e lɛ́ɛ íkili-ŋa ti zɛŋ nɔ ŋá pai mó ya nya ka ti. Kirɛ síɣe mɛni nɔ ɓé lɛ́lɛ a ńîi. Kɛlɛ tãi tamaa ya kpîŋ ya kɛ́ pɔlɔ or ya kɛ́ lii tûɛ-pere mɛni a kɛi nya ɓa íwɔ wála-wala laa kírɛ siɣe mɛni ma zu a kɛ̀ sàa. Kɛlɛ tee nyiti polu ŋa kɛ núu da ma kpîŋ lonii ma ŋ́gaa ŋí imaa ḿare ǹyɛɛ mai kú kirɛ siɣe tãi ta kwa ya kú kirɛ kɔɔ fé pâi kɛi a bolíɛɛ a gîe kɛɛ kpɛɛ kélee kwa kpɛtɛ kú lí naa ŋá pɔri kirɛ siɣe a gɛɛ ŋá séri naa. So ŋ́gɛɛ a nôloŋ berei sii or mɛni nyii káa a nɛ́lɛɛ a ńîa nya ka ti a kirɛ siɣe mɛni. Zɛŋ ŋ́gaa nii gɛi nii.